Mam bi ebia anung peh ewok keh effia ayok buno agbaak udik ukwuni idik nah sambo usi mah sam- ah atagha ayok mamah muh usi mah iyangha nah cha muh usi ma abah asi nyangh nu nwa aneng afah atan oyok wuna keh esibi kah akpen poh onung nwa heh hi idanghe ayok boh obeh akpen poh hinhi idaghe mma akpen poh onun nwu wey etere ejibo utem eh beh wama beh gbaak ayok bah mma nya oh kere koh ofoh eh meh etoma kere eden cha ayok bah peh buh ma abah ayok akwu mu agbangha awanhu udite nwa ane moh owanhudik nwa abinah yeno keyangho kpo eyangha che ogangho obok koh oganghe eh obok koh oganhi uwuri beh teuh mah atah ejibah enungho kuh ujip onengha kesa ejiwa cho oyok mma meh woh aneng affa etan anungh asen before beh mi humo ogbaak udik uhiriho ana asi anenghe dah min noreh ana aneng poh puh uso onang bun mma ujiw ah akpen ayok waha heh ekoma beh gbaak ayok pah awokeh effia beh gbaak ayoko pah awokeh arangha beh gbaak, beh gbaak udik foh koh osi udik kwa nen mah awowa koh ohon koh ohon beh gbaak bi usi so kwo ujibi kpong kpong eh ebeh akasa uji usi si aneng agbaak udik kwo buh ujiwe kpong kpong mando akwa arengha ahame edah ita- eh ukiri boh akasi cha anung onung nwa kwo oneng muh usi onengho asi ijibah ejibah meh kwe kpenen etoroh asi esema esema ekpenem eteroh eteretor eta atak bi ede neh etoro den itoro hah avah and oban boh oneng obanbe ofoh oneng usi ijiwah. Ejiwah enenghe etore asi ejiwah ejiwah ehambi etoro anung affa etan beh fah awowa koh orangha ohan ohan beh gbaak odewa hah asi obah ayi nwa mah asi mbong ho ayok kpo udim kwa ayi nwa beh hah arong kanwo mgbaak oh ko- ode agbaak onungho beh atah ponho oneng atah agbaak udik kanya beh boh abenbi ibinya hafah abeh ode kwa anah fah asi odik kwo oyok kah agbaak dah hahafa asi otokk kpenang kpen fah amomi nsi mma oyagbin nwa etem bura ane atumeh etem cho ekangha kangha bo kem anwo nwa heh esam ayinkeh ekpakara ayinkeh erong ayinkeh eronghu odey heh erongho odey epi eronghu ayino oyin chiren etem cho keh bura beh mbenbin nsi otokk nva mbembe kwamo omo keu meh ogbaak ha ewon cha amane onangha onenghe moh ogbaak aneng idik keh eden cha meh ana roghe adi kokop mba atam edem ma beh fona na kangha akpara akoro beh tima arimah boh oteh beh beh tima arima boh oka beh owuriyan mme beh beh enenghi beh effa cha gbaak oneng onung beh onung ka achena arewi adikokop pah ma- ma adenden mma oboh oka harep eh aboh ote beh narep eh uhiri ekpara koro harep eh uhiri ekpara koro pah beh na anwa hinden si- ni kwu moh ogbe ihem nwa ekwu haman hoh ofon obino obaban keh eban mbera avah pah mann etera mo ihim man ovar nun heh orong keh okanimana kpon yinga moh okpowo obinokpabi moh ofo ekowase mogbaak idik si ijiwr usip moh kpewa aboka pammana idik oko kka moh gbaak boh oka pah maan idik oko kah moh gbaak ayok dikop pah man idik oko- kka moh ogbaak oyimini pah man udik oko- kka. Abina aka atima pah awon meh ku ukuri beh bura arong orongha en eva pan man beh mah honghe eya maan otoghe ekpo kpowa oweri ono rengha yan anang anengha mbekah mbekah boh boh hanhuna hanhuna awowo meh gbaak udik uwuri ekwanen hoh osom osi si kwo keh wo ohaha anang beh adi woma nengho oreng akwu ujip oh ujip eh beh gbaak efon deneh idia ham otokk ati ahewa ifort soh ti anang anang poh ati anang anang poh ma asi owunbi ewo deneh atotoh ejiwah ndo ma kah gbona keh eben che bere eman oman maka mogben nwa ekam ma chi neh eji wojip eh buh kuh meh esi ejiwa otofah ham noh keh efem ema nangho oyok adikop amina ava aman ma deden beh mafona che oboka ma kpewi beh eden cha beh ma awon ofok fah awon-eh. Beh ha arong owuriyan beh togha okop ketiha beh toha ajonen akop titah edidiho mache nufa owure beh idigha beh udo oko ka heron fah beh ma aso obin o kpabi mo shimoh obo akara atok kham amina ava pa man beh usio udik okako beh yoho etom cho won kwam ohewi na man oh owon kwa muna nihi edime mbembe kwa abuna nihi edimi Emana chameh meh moh okpawa odeneng odey odeh neng nwa odey nwa nwa koh mada hama boh be otogha aso moh okpen wo moh oyiro yan ohihi ma kwa hiwo <noise> torayok agbaak udik okakka turayok nem mma freh ekpo okaka tora yok nem aso otom oko- kko torayok nem gba ahama achibeb okoka afo odeme kwi usip onungho onangh mann kebi mbembe manah temo no ayok oluwo kam mbeni mando man mando kwo mbembi kan gbaak eh obi horo oden kwa akwe ede esiwa nda ship etimeh ede chamane beh wo kwom bembo aba oyok pah me ekponmeh iyadim odok odok mgbaak eh nna nna efeh kameh ham ewo eho wa nwa kwom min mgbaak meeh.